A <hesitation> keghe udʒinhangini vitayatamau tuʒinaha nani nundanuwe nudanuwe damogmowa mudʒinha har ka guglafche tab udʒangi manya lala kunda gulmi, mu ndanuwe mu danuwe hakiya dada, ko ko hakiya udʒin tu dada aka awinka tu dawita kana. To allamu vita yayaka tuʒanga, vulalad, dada manye tuvul tudʒang munda ba kowa da kowe toyi tunduwa. Tunda vulana vula dadamun tudʒangna udʒanga ghana golna, fufka zira tadya, hakiya dodiya saf zir tudʒangine, ɗatsan zurunda kota ghiwaghiwane, kokuwa agha agha lalamung ina inunda gmatam duniyane, udʒange undʒanganɗa, nayaka, to fanafaka zira tudʒange gu ka kwaranka tumine tuvulantaka ɗafo, tugul mama, dunʒuch baghache, baghab mamuma ubma ha nudʒan gaghuwa, bagha baghamin dazov udʒangagh tu uɓa taʒach koma tahidu nanech de hifhida udʒanga kukɗach tosnuɓa harʒa dʒagha damund kenaba to da kuma sai ku kormak gwanɗ nda udʒangna ka ku mog ku. Awannan lokachi ne dakorkun damal nda udʒangaghna gu mogmakun chewa vaya udʒang na kafkla vaya, kegh dʒuvaghana, suraghana. Ghanga ghana kukormak mog mana ɗamal mech maghga tsaghabta mahga velʒang tu damal dʒakol tajebuch dan dat balla. To tunda sasamawakai anʒamani namuna muka shiga yanʒu kuma, lalamawa dona hurumiya shaɗ susuna gwaɗa bature golna, munuhana lol makaranta munuha ha, gol to tu dub tu dadna, na dade da kal nauyiya udʒana, ko klapka tudʒanga gha jeb dan makaranta, tsagha nab kat adini tudʒangigha kirdi koh, gwaɗa kirdi kirdiya da tsogh kamsha adini ya kurdatsuru, masulmakau, masulmasul me tutsoghka muʒangagha, g nunuha, akwai kirdiye akwai abinang duk na tsuhura tagha talal. Amma udʒangaghna tsurana ka tudʒangagh na mahga vaya, vaya, vaya irin ngyog tinana tiwa hasha, hkna, ufaɗa, hulafa, amkuwa alfanga harʒuwa ghwanga, a <hesitation> hasamka wcnamsaka, ufaɗamsa ka, hutafamsaka, alfangamasaka tghasamsaka, tumbayamsaka, durmuk, kaka tsaghanabka tudʒangagha tu gwaɗa lamungna vita lablach dan makaranta na ku da ngyigu moltina ghunda mechna hada mbitsa tina mun’ngu. Hata mhutsat gwaɗunda kwakunkawo, agha nu hutafamsaka, lahuwa gol guda ɗawanta na n shirin ka dakor ko hausa ɗawanla ko turanchi tudʒangagh dak tgwaɗ gugyaɗa ga tsaghnab tsaghaka. Lalamunge tsaghanabka, imaya ɗafama atsuhura, afhiɗa, a thada, nunu hana duk, tsaghanabtana mahgaka tudʒanga sunsuna udʒangaghna ko lablach dan makaranta, asai ko tsuhurana, vaya nda lalahuwambaɗa, thadna vaya nda lahuwamuka sunsunach lalamungna, harke mbete gwaɗe da dʒ tsoghul mechna da mog mech sauki. Saboda haka, inunda, ku kweranaka tudʒangagha yaɗa damogch tsapa ghvin, mbaʒinka, mene kulluma mbaʒantal mashan tirde haka na tunughache tunughch tinunda mogu kana, haka ko gnava da gavglanech kuma haka damogch mudʒanyin, undʒinyima mugh mafa kagh tudʒangaghuna undʒangaghma hada suna tnundan toba samma gorna ba. Saboda haka, kwarantakun chewa a gwaɗa nasara a’a gwaɗa nunu. Uhuh anabtsagha kagh tu gwaɗa lalamun peɗ tudʒangagh, don mbitsatd mun, mbitsatal tu gwaɗmun. Idan haka tsogh tugwaɗ muʒangaghuwa, hata sunaptutina ko lubcch dan makarantama neche ku duwa alan mbol bew, alan manya vaya bew ka ku ku mog tin tin inana ku thati kanitambagh. Ama tsaghenabtsaghakat damala shikana, tsaghanabka tinanda da mogchin an dʒukine, chewa agha, agha, kak, kagh dade tamog. Im ba hakaba udʒinha an daɗbuk dat timmanda da sunaptab, daklabtab ghanyinu. Ei muna na lamu kwambagha, ndakagha, dada, thuna ghune farko mdudʒinaghuna tsaghabkun tugwaɗa, tsaghanabkun tu gwaɗa ɗughana, tsaghanab kum yaɗa da mogch tsabta, tsaghanabku yada dazuch daf antobunda, mbazach dʒuvin gyakwath daʒ daf, vita kukɗach toʒ ɗaf, mbazach dʒuvin nangma lafiya tavlantache fund. Saboda haka, naɗudʒanga mog tsabtuna tunughan tohunda, <hesitation> jebu ʒangagh toful tuchinge, tadʒuka, ngiwa taghvine girbuka ha kwaɓure nene, tsana kot suɗaghuva taghva, tsatsal suɗa ghuva gulenma thadab k tsats suɗaghuva thawayu, hahaɗun da da su sabulu, nunu ha da sukul anga mbaʒata. Mbaʒabal chuweɗeɗ. Harma yanʒu kirɗankirdal ma suɗaghurunda tamughkama udʒing masulmana gola, udʒina nuwa gola, udʒinala gwaozana gola, udʒinalan bov tsap, tsap, tsap tsapna sai mbaziya maga udʒangagh tkathang taghvin ɗughana na, a dughana dada da chuɗu ziragh antobonda, ei kuma kwaratunka tunʒangagsha, baʒa tsuhurachi antobon ei faranta nech vukyak vukyakwa ewe, zuelbu tsaghanabka tudʒangagh dabar bana, dabara tsatsache damog da tsuhurum tubunda. Kwwarnaka yada tas melinana, saga’ngina na, dinana, minana duk tagh dade da korana mudʒinha kaghe da kortana mukdʒinha. Saboda haka gwadon da an than anthamfa duniya tsatsukwach na, mugha kagh duk tuɓalna saka kwaraka mahgagh uwwaɗeɗunda nughaka ghagaghma gyarak, gyaraka ghghagh. Saboda haka udʒima munye ɗawa ɗawala dawanubulu wo, nuwe ina dada vita yayach vunula dadamun tudʒangna, ne inagol dowda ya, unda suna wa ɗane kwarawun kana. Ki tsaghanabkat ɗamalgi aghai vurada kwarata tsaghanabkal damalgi. To sas kukɗach, kukɗaka tsogh damad nech, tsaghanabka yada da ngiguch tina nda yare, daga tala zuwa durmuka, tsaghanabka hudʒangagha na mahga agi kana. Gulenye kathan nguda tajeb udʒangagh dan makaranta ndechna tabataka chewa markwam bagh tu mboz tkatha’nyine, t m boʒ kathan huʒinhin mashulhan tirɗe duk nana gulen sukwab daduma har gwaɗa marathuwo, agi nda ɗakana gwaɗunda magukaya kana ndaghna maraku, nda zal tah ramawa kaya vaya lubka lagamawa da muvah tsaghabka yada taghvach t’hiya, nyingana warna na nunuwe inʒa tsaghanabka tudʒangagh, taghva jebka markwambagh da muvah na. Ndakagh jebkunda muvah gaʒa ghve taghuv kunma, ndaghnudʒinaghunma ghagarkun watarana ka kulkun jeɗ da muvahe, sunahan tinunda tumog ka, gyg hiya hyahyime da <hesitation> thural twah peɗe, ku kukɗa thiva ku ndich kagim sata, ku gyigaka hiya, gyagyiga ghʒaka ghʒakamna vuraka mulasta, tavɗa ka tin dada ghbghuba banbughal dam ghib kata vita inana, taɗaka tataka <hesitation> mog vaya la, undashide taɗala bugunda sub mya wa labka kuvura, <hesitation> gyigaka, age ngab hiye gol vuraka ngɓata tab gunda haɗ hiyan lagaka kagh dina ngakagh diya, lagakagh diya ngɓakagh diya mog vayal wurna agha taghav vayal, agha tuɗ vayal gwaʒaman wurna, agha mog vayal, agha mog voyal agha mog duk mana sai tsghanabka tudʒinagh gwaɗna, lalamun tsaghaptsaghach lalamunma koɗa ladun duniyach na hata damatau ko kovira ha thina gwamnatiwa, aghaf mog tajed damuvagh hma gwaɗa gwamnatire, gwamnati agha gwayu gwaya gwamnati, gwamnati sa tuvul puta tina kaya munda. Agha na kana gulen haɗu. To marakave datof mawan dambanunu kaga musulunci da mog taya. Ama aghan by ken gulenye. Di zaltala thutab damog tina supa ghgau namawa kaga toyi mawa tudʒina kada kada ala family planning, kak batune nana, a yataka tudʒinagh ndishaka waw shine family planning kag bature ndusha tidinka ghga yaka tudʒangnana, sai glafa ch pede kirh a vule hkena. Ku vura ɗom makun huɗng ei ko dadamunma thahab tayowo. Sai de dadunda suka tghuene anga bughant hede, a nunu neche thatha dadamun. To nech ma ina daya dagachikin bugwa ɗunda magog dakangune saboda haka, ala munje, gwagunya tumniye amawa gunyite, amawa fa tinunda tu kegh alan manye, amawa surgha indu dughan mog alan manye nuwawan kumog surhan namawa. Gaʒa inunda ɗughanbuwa ei kwarantaka ndʒangaghna kamagach uh uh dughanbuwo, inarha mogul serghin.